Ya na yatosi sapingnge naissengngi punnana atau narupai punnana <hesitation> noddingngi rita pole ri <hesitation> wettu punnana malengngi anre sapinna na jadi semisal mappammulai <hesitation> biccuq <hesitation> kulu- kuniro monro rekeng ri bola e atau ri sampiq bola e atau ri kandanna <hesitation> yero punnana kan toli jokka marengngi apappanre <noise> mapamula rekeng umuruq-umuruq dua taung sitaung atau baru-baru jaji <hesitation> narapi umuruq sitaung duattaung telluttaung narapi sia maloppo <hesitation> kan toli yaleng anre ri punnana ma jadi makkutosi ro alena <hesitation> missengngi punnana atau narupa punnana na selainna ero do <hesitation> wettunna wettunna yaleng anre ko punnana na biasanna tu ko ipanre sapingnge <noise> wettu-wettu ele na ko ele i engkani punnana jokka malengngi <hesitation> seri atau wella nappa tirengngi ri kandanna <noise> na ye- narapi si megeribi atau araweng na engka si punnana malengngi anre <hesitation> sapinna jadi yenaro rekeng <hesitation> dua de wettu anu- nara- najama matterru-terru narapi semisal ma- mapparaka sapingnge limattaung seppulo taung nappa nagere atau nabalu na <noise> jadi ero <hesitation> abiasa-biasanna toli yaleng anre ko punnana jadi yenarodo rekeng sapingnge naisseng atau narupa punnana.